Ê deuvian comme fïsan ræ di pescoei, tendan e tägnæ tra un fî d'erba e l'atro e dapeu spëtan e bestiete, eh mosche, moscin, çinsae de vòtte ave ascì.